विभिनन आदमी के मासु पकाए के तरिका फरक फरक होवेला सबसे पहिला कौन मासु बनाएके बा उपहिचान कयल जाला ओकरा बाद मासु किनेजाला ओकरा बाद कौन तरिका छे मासु बनाय के वा प्रकृया छुट्याए जाला जैसेकी रोस्ट करेकेबा त पहिला भरिया में धके मर मसला सात मे दही मइदा धके ओकरा मुसेजाला तव कराही में तेल धके ग्यास में धके तब रोस्ट कयल जाला अगर औसही झोल तरकारी खाए केवा त ओकरा के तेल मे तारेके परी मरमसला धके तव ओकरा उपर पानी डालके झोल तरकारी बनी यि हे सब प्रकृया बा मासु पकाए के ।